Ko ye na ka'yi ve'e ko ña-ña inicnhi jnu nale, nale nda kajlai, nale nda lakayɨi, xi a ko su'u xi ña ininchi.